Nde wootere, yiɗondirɓe ɗiɗo kawri e ley kafe. Kinni eɓe njawta. Eɓe mbeeltoo. Eɓe kollondira jilli. Eɓe kaala ko ƴaɓɓi maɓɓe. E ɓe ñaama. Eɓe njala.